بنفضل أن يكون عندنا القدرة على التنقل أفضل ما يكون عندنا القدرة على قراءة العقول، القدرة على التنقل نستطيع أن نتنقل من مكان إلى أخر وننقذ هذا وننقذ هذا وننقذ من كل جميع العوالم، أما قراءة لأفكار قد تأزينا نراه أن هذا يحبنا وهذا يكرهنا وهذا يبغضنا هذا كله لا نحبه، نريد أن نساعد الناس فقط.